Findo vya muhimu fejifuntha kabla ya kurukura naondoeka nayo ndoa. Kwanza ikura naondoa lathima mwaende kwa mwandu ni mndu wambare njiki. Miikalie kwavo, mila takwavo, thoe nkumacha umanye kukowambako wa mbare njiki. Kwa irima iondoa mnndu wendu kuondorie mkathi kuondorie bwathimana, vengi vaghire mavuaji mavichwa, vengi vachiwa nguku, vengi vachiirwa, vengi vachilogha. Henaicho hendukyashighwa kukinde manya kumbukuo ya mukuvanishiti urolie tabia yakwe. Yashighwa ndu haghire tabia njiacha umanye kwao wachi, waghire mikalima oh! kuvachika kwiya wachikaa kwa wakwe avahu kwahu miikalie kwa wikie kuya nirakie aha kana vachika kindo kichaa. Kana vachilo, kana vachi kindo kichaa. Haghire findo vya mbari nji- kwavaairwe vachuwa kithaa, uende kuvachua kithanga wejuma kio, nikicha ilolia kimacha upate mka mcha. Henaicho lathima ulolea mkagua mwamba kwaghire tabia ya mbare njiki. Haire tabia njicha kana ahire tabia mbichwa. Kwavawaghire kuaji kana vaghirevo. Ukamaya findo vya mbare hiyo nikichaa hiyo ukamka kumuichi. Huraeka kura mkaa kuraichii nikhaghea kwako hafuo nikaeka mara lavuo kwandima henaicho kindo hii nifurie kana mfiriki iri kiondoeni nlolirie kwantha mka nashigha muondoa Hare tabia mbare njiki, kova njika kwiya. Nikamanya mbare yavowoshe ni kamanya miikalie yakwi nyandu nikamuondoa, chio kindo mpaka kuvaha nika na mkawi. Henachio mruwoshe akashigha io ndoa, ashighe mka aichi miikalie yamakinkwa ya mbare yavo. Kuvachikaa kwiya vachihira kwiya, vachighenda kwiya. Maana kwarima aondoa handu wengi ugheondoa handu ghila nivaisha vandu na ukaondoa mndu akisha mndu kwairima mfiru mulimu. Naa ukaondoa mkaa heri tabia njicha kwaghira wabwirecha kwaghira vambwie vengi vandu vengi vamanya kumndu mcha. Henaicho kwasheghe ndoa kuvethe mkaa kumwichi. Umanye akafumilie kwi achika kwi uveako- kwako kuke kwia henachokio ndoa kunakirika baadae ukageava thiku enasafiri ichi ivichi ichao umanye kwavoke kwia kunaumbuye.